Abowa a mepj n'asjm papaapa nye egyinambowa. Siantsir nye dj, egyinambowa yj abowa bi a sj cbjn wo a, mpjn pii no cbjdeda wo do, ckyerj no dc nna mbrj osi pj w'asjm kyerj wo na afei so cmmpj dede yj, ma obohu biara obu n'enyi gu do na cnnyj dede ma obiara nnhu. Iyi ntsi na mepj egyinambowa asjm.